Séladou siki yani makha, konpé nthiéladé, diokhé nthiéladé ado séla khoré nthiéladé, diokhé nthiéladé séladé déppé gnani, ni wankhi ni gnigné ké wankhini ti kégna, téguéyou kou dianpé gnani na téguéyou ŋankhi téye. biré ké wour, konpé ké nokho. kéŋ séladé nkhoré gna, séladé nkhoré wala siguinta nthiéladé. Ni nkonpé nthiélana ti kégna, sourandi lanbouré filo yani, ké bé ngana konpé ké soura téy ni biré ké sourana ti kégna, diokhé ké kha a di doura nthiourandi lanbouré gnani. Anga séla nthiélana ti séladé bé kha ado biré ké séladé ado konpé ké séladé inta bana. Kenkha gnana séladé ya anta gnana séladé guilé, kho biré ké khalé, komi biré ké khalé ngana diopé khassono ana woutou a na séla khoré nthiéla téye. Diokhé ké khalé fo dépé gnani a alaye téla khobo yimé, sassa kou gnimé yéyi diokhi nthiéladé i gui somo nkhossono a na ké ntokho diokhé nokho makha bagandini ga kéfini séladou, diokhé séladé ado konpé séladé inta bana makhi kofoumé. Pask diokhé sobé gnanéyi a na woutou a na ran nkonpé a nan konpé nthiéla téyi ankha salini konpé ké ya. A na anthialou gna bonondini.